maisha mecha aghira mndu afurie maisha mechawe. Kila mndu afurie maisha mecha, umule ukamughira maisha mechale, kweli umehira kira kindu. Verime ivo magaree, kwarimo ighua, nyumba! kwarima ishi maisha vosha kwashigha. Kwahiyo haghire mndu, aleushigha maisha mecha. Maisha mecha kila mndu ashigha, rwavira petha lee, kweri umeishi maisha yavoshegha hea iyo kwashia. Kwauo magari, kwauowa nyumba. Kwahirima ihira mkamcha, naingua waghire petha lee. Haghire kindu kwairima yavosheghira hii. Petha ni petha ni petha koghamghire petha lee kwahirima hira kila kindu. Kwaghira petha kwaghire kwairima ighira maisha mecha. Maisha mechaa kwahira kila kindu mkeo hakoshigha. Kwahiyo kila mndu afurahi ishi maisha mecha.